<hesitation> kalo untuk <hesitation> makanan yang bagimana tamba tong pe kekuatan biar bagimana tong <hesitation> karja tong kul tong skolah itu tong bisa semangat itu <hesitation> kalo dari dari- dari kita tu mungkin <hesitation> ada kasbi karena kalo kasbi itu mungkin tong keny <hesitation> kenyangnya- kenyang itu lebi lama kalo kasbi,, kasbi itu tong kanyang tu bisa sampe <hesitation> empat lima jam itu tong bisa- bisa kenyang sampe- sampe selama itu dan kalo ada lagi tu <hesitation> patatas- patatas juga sama bisa bikin tong kanyang itu lama dan kalo <hesitation> untuk orang pi- pi bakabong bagitu orang pi biking <hesitation> kopra pi bikin kalapa pi banai cengke dan pi ambe pala itu dong biasa tu <hesitation> dong suru <hesitation> dong pe- dong pe istri dong pe ana-ana tu kalo bawa datang dorang makanan tu bawa datang kasbi rabus bawa datang <hesitation> pisang rabus biar <hesitation> bagimana dong kanyang itu lama dan dong makang itu bisa- bisa dong karja tu maksimal karena kalo <hesitation> tong karja juga kalo tong <hesitation> lapar juga karja tara fokus makanya. Kasbi itu <hesitation> sat- salah satu solusi biar bagimana <hesitation> tong makan tong pe tenaga tu lebi banyak bagitu <hesitation> kalo <noise> <hesitation> dong biasa kalo pi <hesitation> kobong pagi-pagi itu lebih enaknya tu dong p dong makan tu <hesitation> kasbi atau kalo seng <hesitation> kalo tida to <hesitation> pisang goreng yang <hesitation> campur dengan <hesitation> teh karena itu bisa kenyang sampe tu <hesitation> siang sehingga menuju <hesitation> makan siang itu dong makang mungkin <hesitation> papeda kasbi rabus dan <hesitation> ikan kuah kuning sayor sayor sayur daun kasbi <hesitation> dan mungkin <hesitation> <hesitation> fofoki bakar tamba deng dabu-dabu manta itu tu kalo makan kasbi kalo di kalo untuk makan siang tu tong bisa kanyang itu sampe sore hari dan bisa sampe tong pulang dari kabong. Dan kalo untuk <hesitation> pulang dari kabong tu mungkin <hesitation> ba alas malam tu deng- deng nasi biar <hesitation> tidur tu jang <hesitation> makan tu jang terlalu kenyang bagitu kalo makan karena kasbi kalo tong makan tu kenyangnya lama makanya <hesitation> membuat tong tidur tu tong- tong banapas juga stenga mati kalo makan <laughs> kasbi tidor banapas stenga mati karena kenyang sekali to ka makanya kalo biasa di sana tu dong makang tu kalo malam tu dong makan nasi saja biar <hesitation> kanyang tu jang terlalu lama biar <hesitation> tidor pun enak bagitu.